والله نحب نكون طفل وحيد تعرف ليش؟ لإن بتكون مركز الإهتمام عند اهلك وتقدر تكون حياتك هادية بدون مشاكل مع الإخوة، وفي نفس الوقت تقدر تركز على نفسك، وتحقق أهدافك، أما لو كان عندك عشرين شقيق رغم إنك يكون عندك عيلة كبيرة، لكن حياتك بتكون مليانة تنافسات ومسؤوليات، زحمة ودوشة.